إن نتحكم بالمية يبدأ، لأنها الحياة <hesitation> لأن المية بتعزز الحياة، وكل <hesitation> كل ما جدرتي تتحكمي بالمية، كل ما تواجهي بها الحرائق، وتواجهي بها واجد حاجات، فالمية- المية هي الحياة.